انا دائماً بوقت الصبح أكل شغلات خفيفي لأن اول من اقعد احس معدتي ما تتقبل الاكل البينو دهن ، دائماً أكل البان واجبان مع خبز محمص ، مع استكان چاي حاغ وحلو ، أكل واطلع بعدها من البيت عالشغل، وبحالة اذا ما اكلتو بالبيت ، اغوح عالشغل أكل اهنوك بسكت وچاي.